Ireto avy ny hevi-diso iheverana ny saka: voalohany, ny saka dia mody hendry be raha vao eo imason'ny tompony kanefa kosa raha vao tsy eo ny tompony de mamoaka ny hadalany rehetra izy, mangala-pihinana; faharoa manarakarak'izay, ny volon-tsaka dia miteraka aretina ho an'ny fahasalamana, ao ny misy milaza fa mahavoa ny sery sy kohaka izy ireny.